Gny mampihatra any regny karaza sakafo hita amy restaurant regny antrano aloha tsy de sarotsy, na gny qualité-ny aloha zany fa gny hany olana aminazy regny manko gny ingrédients, zay somary lafolafo gny mividy anazy a bazary ao. Fa nofa regny gny voavidy aby aloha zany, da afaky karakaraina soamantsara sy ampiharina antragno ao ze raha zay.